Itirum gasabanduni andralu 7krim, dumdohuti nireon sa emoidi nafthruo, hohosi 7krim manu pakia bandunga ko ko bohamari gasapat, donnebi seta bao mintiti seta gasaman itan.